في أحد الأيام، <hesitation> صغّر ساحر نفسه عن طريق الخطأ أثناء تجربة تعويذة جديدة تعويذة جديدة أصبح بحجم حشرة صغيرة، ووجد نفسه محاصرًا في عالم ضخم مليء بالأخطار، حاول الساحر العودة إلى حجمه الطبيعي لكنه اكتشف أن أدواته السحرية قد ظاعت.